Por jemplə bekwrdux mayberscho manchaabduxma este remalgəlgon plamaa nir dilkayoo este to bekwꞌ yag kolarama to llit kolarama este to he echnilaa, kuchzara rerabuidg yirawlarayidgə rerama teshinnaliraꞌa daꞌamkigra este bishiꞌekraꞌ este manggueꞌlə.